ब्राझील हांगल्या लोकांक सगळ्यां फामात आनी प्रेमाचे जेवण मुंझे कोक्सिन्हा। जो बारिक चिकन करून रांतात हांग्सार छोडसो लोग पोर्तुगीज उलोयता। आनी लोक मास शीत जेवपाक पसंद करता।